Ererini. ri mga kpara alabj bee ɔnānaa rā ɛka ɛka egeta. Be era de rɛ nnɛ geta be chɔɔchi we gwā aderɔ kpennwɛ egela, bi mga lamarū nnaa ele geta bee chuma be ade ɔbari bee buiyɛ beele geta. Rɛka kesā ɔlare boegeta, kara kpaa ewo lekere rɔ̃ late nsɛnwinɛbārā mi rɛ ka aebk werɛ ka lea olea kɔbari kɔɔ anɛnu oso ndɛ, rɛ churɛi tima oso nde wa de ageta, rɛka' aebo. Rɛ kalea olea wɛ̃ɛ̃ rɛka kpari ɔfā, be kara kpari ɔfaa, rūmi mgbk rɛ naa beefāi oso ɔtɔɔ bara ennwɛsɛ ɔbɔrū ɔwarā ɔlare olare anyɔ nna rɛ bɔru ami ɛnaa Rɛka na anyɔ wɛ̃ɛ̃ nsɛnwinɛ rā kara bjra mmu, ami mga bira mmu ntɔ abere chā gwa enu eju eɔrɔ, ntɔ agwaru enu ejuju araba. Agwaru bai sii chuz ɔkaka nɛɛ ɔbari anyɔ ba de rɛ elegeta. Wereka bira mmu kurɛ ruɛka si nsi ɔta Si kɔ bari anɛ nu sii rā yɔɔ ra ti pu bārā esii rɛ bɔɔso werɛ ka bira mmu were kanɛ nsɛnwinɛ bārā ɛbai were ka'a nɛɛ osɔtɔɔ bari si kabari kɔbari aneenu, nɛ lea olea chu egeta anyɔ nnwɛɛ ɔbɔnyɛ. Ɛka ɔtɔ kɔɔ ekpaa a'o-rɛ-ɔbɛrɛ njenje akpa nnelekere chɔɔchi a'aso we ka nɛɛ ɔtɔ, rɛka gwɔ̃tɔ nnyia bami ɛnaa, mkpara enu we de mga denu wɛɛ, ade rɛmaajii mkpāra ogbere monjii, sadɔ rɛ kɔɛkɔ mi msi kpārara mpii nnɛ bara ɔbɛrɛ oku awia or njenje oku ekoo ra mgacha iguaba ɔka kɔ ɔka nayɔ wɛɛ abere do ju ose gbɔi, bere dɔjú ose fɛrɛrɛ mbɔ̃ tɔe, mjj ntitɛ ehu ajurii nɛɛ ja yo. ɔkachu ajurii nɛɛkayo m'irā ntɛ mnyiara sɛ dɔ ɔnɛ rii nsɛnwinɛnaa kpara nnwɛɛɛ ɔbɔru Nnwɛsɛɛ ɔbɔrū ɔnara we gwāa ntɔ̃ rɛ maa, ɛka gwa ntɔ̃ rɛ maa njenje gwa earaba lekere or sira'o lekere be nteami mmaaɛrie. Mgama, chu ajurii nɛɛka mgajii. Ade ka geta nɛboso nnɛ geta rɛ nne geta bo chɔɔch rɛ ke re wia se, se kā Leme rɛ̃ bai, Kagwa so nnɛ geta bo chɔɔch ma de ri ntito dā' ā, rɛ bāru bira mmu, kpaaru ɛka. Be ɔɔrɔ kɔlɔki kara kpa, mmae-é chuenu otāma amɔ̃ɔrā gbealala eā nnwe bo kɔ be kara kpa ɔrɔ'ekɔlɔki akesɛmi kpa ɔrɔ'elekere ka kpe nu wiimi nwii mga ebo bira mmu, nwii mga daleekurɛ ka, kɛse nsɛnwinɛ, lea olea e'ɛɛbo. Mgana annyɔ wɛɛ, gwaru nɛɛ ntito mga' a nsɛ ntito ɔlare, kara na nɔ̃ we kpɔ ɔrɔ lekere mga'a nɛɛ ntito Mgatɔ̃. ntito chuchuu kagwa oro- bɛrɛ̃, msirāade nja, ɛkagwa o’ unɛ a'ara <hesitation> once. Ade rɔ nne geta'bo echɔɔchi, bɛrɛ egeta boe echɔɔchi bdra nnɛ nnenuɔ̃ɔ, ɛkagwabo teegeta.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 <hesitation> se re lare mni, be la ra yo dor ma nni, re ka na yo we-l, se nure beni oton wen a bele eāa wen gwa a jor tonre, re ton ra bele eāa wen gwa re Ō rō elekere, j̄e j̄e ā ā ra ba elekere, ma chajuwa oton rē ee sie ton a bele- eaā gwa ājo ton re, rekanarayo weh ra, rekereba tta yin npio be koō, do bo bareka na nj̄ej̄e dor bo bigana, ntito re ba tami npio, do bol chen re ki ga chen beē chen wen yiya koō mi osou dor eāā re base ō or ntito, nga chen wen be weh j̄u oton wen j̄uku ka lyin̄ne ton wen gwa ta ēaā nēe ntito olaā re kure eka be aā nn̄e ōso bite teta ye, yoō bire ki nn̄a kpa-kpa ketta ōso sii, n̄ne gett so sii, bere getta sosii ttāa getta so sii, ttāa lēe getta oso sii, e-wo getta, ō-fō getta, re ka ku re kāa ēn̄ne-n̄ne bol, be re n̄na so sii ya yi, ku re ra siewiina to ra ba otōo, gbo nton re la na ba ebei re bora nna- weh-weh wen gwa-gwe kureka, i ga la bi yo obari ka wen se bol ru, wen ken-ken getta isa ti po wen re ka chu elera n̄ne obari, nga la ma ru ēsii a bere kura be nura n̄nāa kpa-kpa sii bere mi naā kpa-kpa sii